ɓa nucoza nɛ a yɛrɛ besin mɛna matete an ya mina an an wee a ɛn a we ɓa nasiya so si ɓɛ we arari ɓa nucoza ho inivɛrsite han conferansi bere um a nɛ aba nucoza faamu be curulu ɓa yi na mi ɛsplikasiyon-na to o ta ɓa matete ɓa nisosi besi mɛna matete punna ɓa we bira lɛ-zoratɛr ninɛ zun wara matete ninɛ a fanmu'an wo dimiyan ninɛ ayi wara benɛ tomu beso ma ɛsi o o o ɲu fa bin donk ho ɓa saze-ra besin mɛna nunɛ wara amu ɛsi ji fa mi